युनायटेड स्टेट चो कल्चर वेगळो आनी डाइवर्स असा आनी कॉम्प्लेक्स सुधा। हायसार खूप डायवर्सिटी आमका बघुंग मेयता। हायसार तेंची वेगळी प्रथा आनी पारंपारिक लोकनृत्य ब ते लोक सजरो करतात। तेंका वेस्टर्न यूरोपियन रूट्स लागतात। अफ्रिकन कल्चरल खातीर तेंका डान्स म्युझिक आनी खूप काए काए मेयला। तेंचे स्पोर्ट्स जसे की बेसबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल, आनी होकी तेंच्या कल्चरल भरलेले असात आनी तेंच्याकडे खूप टेक्नोलॉजी असा। ते ख्रिश्चन लोकांग खूप मंतात।